مېږیان د خواړو په لټون کې حیرانوونکې ستراتیژیانې کاروي. دوی په ډله یزه توګه د بوی او سګنالونو په مرسته یو بل ته لارښوونه کوي او خواړه ترلاسه کوي. کله چې یو مېږی خواړه ومومي، نور مېږیان خبروي او په ګډه سره یې ځالې ته وړي. دا نه یوازې د دوی د ژوند کولو طریقه ده، بلکې د ډلې په توګه د کار کولو ښه مثال هم دی.